Mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ obi a mesaw a m'agye dzin kyɛn dɛ obi a miyi paserew a m'agye dzin. Siantsir nye dɛ, paserew ne nyii no, ͻno ͻfa enyigyesɛm nkotsee naaso asaw dze, sɛ mesaw a ͻma metsentsen m'apͻw mu na ͻsan so dze enyigye berɛ nkorͻfo. Ndɛ abaɛfor ntentɛn kɛse do ihu dɛ nkorͻfo pii na wͻsaw na wͻtsentsen hͻn apͻw mu na wͻsan wͻdze ma nkorͻfo enyigye so.